قبل ما أرجع بالزمن <hesitation> أسبوع شفت ايه الأحداث اللي حصلت ورجعت في الزمن أسبوع فحاولت إن أنا أتجنبها لو كانت حاجات سيئة وفي حاجات حذرت الناس منها وحاجات تانية بقى يعني حاولت إن أنا أكسب منها فلوس وأستغل موضوع الزمن ده.